Enanik'izao ho'añao e! Da mandeha mañano voaze lavitsy ndaty sady matetiky kokoa mihoatsy ny taloha. Izy ndraiky aloha da tsy ratsy fa soa, manahaky ny anahy ty mandeha da afaky mahita tany eky añao, bakeo mahita fomba ndaty maro kolon-tsaiñy ndaty, da mahita karazana raha maro tahaky ny sakafo fa ny manahira an'azy io izañy da mandrokaky voaze.